أيوه الفن <hesitation> بيحسن من المجتمع لإن هو بيعبر عن قضايا الناس وبيجمعهم وبيعزز الإبداع والتفكير النقدي يعني انت مش مجرد إن انت بتعمل فن وخلاص لأ انت بتعبر ، بعتبر عن نفسك وبتعبر عن الناس ، والفن عموما حاجة <hesitation> فيها رسالة انت ممكن لو انت عايز تأثر في المجتمع بشكل ايجابي بتعمل رسالة جيدة تأثر في الناس وتعملهم وعي معين